لو كان بامكانى العودة بالزمن لاى وقت فى التاريخ هختار زمن الستنيات, السبب ليه لان كان لبسهم شيك و كانوا اهدى وكانت الدنيا فاضية والدنيا كانت رايقة والناس بيتعاملوا مع بعض بهدوء من غير اى زحام الشوارع